أنا نشأت في بلاصة في تونس اسمها بيجه، بلاصة هذه تعتبر بلاصة داخلية، والله كان الوظع فيها يعني باهي سواء لأنه هي تعتبر بلاصة هادئة ما فيهاش برشا <hesitation> جوج، -ما- ما فيهاش برشا حس، يعني مريحة تعتبر <hesitation> -حلوة-، <hesitation> حلوة، باهية، ناسها معروفين ناسها يعرفوا بعظهم، <hesitation> باهية <hesitation> -وك- <hesitation> وكخبرة، وكتجربة باهية <hesitation> تعيش في بلاصة داخلية، مش في بلاصة مكتظة.